Miala tsigny fô tara hely zah igny de mbô mbô tsy anahiragna loatra de zah zegny <hesitation> anjaranah zegny niany miantoko sakafontsika jiaby fô mbô fifonako aminandreo noho ny hataragnanahy igny tegna le mamelà zah fô tsy agnano eky e, hiantohako hanignandreo niany.